Njaɗo leydi Peru fuf, hokkete habaruuji, nyamunda maɓɓe, ko hawti e gene, e doya busa, li'o na'ana e marori gerogal, e ɓikkol lekkol.